انڈونیشیائی ثقافت چِھ کمیونٹی أندۍ پٔکہٕ مرکوز، اکس درجہٕ بندی ہنٛدس ڈھانچس سۭتۍ۔ انڈونیشیائی باشندٕ چِھ گوٹونگ ریونگ ,باہمی مدد, تہٕ مفاقت ,اتفاق, کس تصورس پیٹھ یقین تھاوان، تہٕ قومی مقصد چُھ بھنیکا ٹنگگل آئیکا ,تنوعس منٛز اتحاد ۔